Bunh yi wo to un vɛ woro ro be polisira ɛnre,a vɛ ri rajo zun aba we kominike,a worori be aro naso a se ri.